Rí ikháa̱nꞌxu̱, xtúdii rígíꞌ, mbaꞌja xú gíꞌdoo ma̱goo rí mu̱phú, ma̱goo mu̱phú yaꞌdu xúwíꞌ ga̱jma̱a duun rí miŋúúꞌ, khamí xúꞌkhui̱ má naphú aan kuthuwíí mangaa, ga̱jma̱a ga̱jma̱a idú, ikhaa ríꞌkhui̱ iphú ga̱jma̱a rígíꞌ xúꞌ, xúꞌkhui̱ má nu̱gína̱wa̱aꞌ ga̱jma̱a náa̱ꞌ yaꞌduxúwíꞌ mangaa, náa̱ꞌ ríꞌkhui̱ nagi̱ꞌdoo iná rí ndathaŋuu, xógíꞌ ríꞌkhui̱ rí yadun xúwíꞌ tsú rí maxaꞌ, ikhaa ríꞌkhui̱ i̱ni̱ naphú nu̱ñi̱i acompañáa̱r ga̱jma̱a xuyuuꞌ xtílá, xuyuuꞌ xedi̱, i̱ꞌwáꞌ komídá rí rígá rígi̱ꞌ. A̱ꞌkhui̱ rí xndúdii phú mbaꞌja gíꞌdoo mangaa, numuu ithi rí nambáyáꞌlú má ga̱jma̱a nandii tikhu rá. Ikhaa jngóó ríꞌkhui̱ ikhaa ríꞌkhui̱ iphú ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rígíꞌ. Nu̱ni̱méjáánꞌ xndúdiin mangaa naphú, nu̱chi̱jmbí ga̱jma̱a i̱ndóó duun ú. O̱ nu̱dríya̱aꞌ náa̱ꞌ awúún komídá rí naphú, nu̱ni̱méjáánꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ i̱ni̱méjáánꞌ rí xtúdiin xúꞌ, naphú rígíꞌ. Ga̱jma̱a xtúdiin mangaa, ma̱goo mi̱ꞌtsu <hesitation> ga̱jma̱a idú, i̱ndóó ikhaa ú.